To mi ɓiiray daarokki tuunnuki, mi artay mi fiɗɗa sollaare ndenton, to mi fiɗɗii sollaare nden, sey mi heɓa daarorki njoork- daarorki, sey mi heɓa limsa njoornga, nga walaa njiyam, mi wogga, so mi fuɗɗita mi heɓa nga njiyam, mi wogga, mi ittida tuundi ndin.